China tié tal grandol que tié climas mu variaus, alas vezis ala ves. El norti hazi lindi con Siberia assínque las templaturas puein sel d'ata -20ºC nel iviernu mentris que nel sul, pala isla de Hainan, ai un clima tropical enas prayas a más de 25º, es quasique comu tenel tolos tiempus del añu ala ves.